an de wienachta dieun me à familia assa màche meischtens geh s'erst ìm mass dert schpeele mer oft musique wienachtsliedle ùnd dono diemr mìt de familie assa d'schwegeeltera ùn minni müetter d'rinder àlli sìnd debi

ìn minni freizit dueun ir musique schpeele ir schpeel flete ir dueu euj théàter schpeele ìm a elsasser théàter euh a sonscht geh mr garn üss .... spàziere ìm wàld champignons gesueche ùn so wieder

As isch wichtig àss d Elsassisch khàt widderschtlabe, àss d euh nächschti Generàtion o weiss, àss es ke euhm Sproch isch vo de Vegàngeheit aber àss mr s Elsassische labandig khàt màche

Wo-n-ìch klei gsìì bì ìm a Colonie d'Vacance hà'mìr a Indiana Johnes gseh ùn ìch hà rìchtig Àngscht becho, ìch bì dàs nìt gwehnt gsìì, da han heim ké Television ghàà, ùn d'Bìlder sìnn fer mìch rìchtig schreklig gsìì. Ìch hàà e pààr Nächt nìt gschlofa.

D'letschti Üsstellùng, wo-n-ìch gseh hàà ìsch z'Cholmer gsìì, ìm Müsé Unterlinden. Dert hai mr natirlig de Retable vù Isena gsah, gseh, besser gsajt ùn euh... denoh sìì m'r noh ùf d'ànderi Sitta gsìì, néia Müsé fer d'r Art contemporain go lüaga.

Alors le dimanche on commence par aller à l'église et après on va se promener mais seulement après avoir mangé on va en forêt, a la Montagne ou chez des camarades pour leur faire une petite visite

De schlìmmscht Film, wie ìch gsahn hàb ìsch de Exorciste. Do bìn i noch jùng gewann, bìn (...) gewann, ìme Kaller, gànz elein, ùn hàb denne Film àngeluejt, waje ìch nìx ànders ze màche ghet hàb. Àwer ! Do het's Àngscht gan, ìwer ein mol, hàw-ich mìch nìmm rùmdraïe ùn jeder Kràch, wie ìsch gheert hàb, het mr Àngscht gemàcht. Moohhh... dìs ìsch ebbs gewann. Obwohl àss àlli Trucages [tousse] àlli Trucages sìnn einfàch gewann, àwer es het einfàch Àngscht gemàcht.

Dìs ìsch àwer e komischi Fröj, wo ìhr do stelle. Wenn i (...) ànnegeh (...) meischtens geh-w-i spàzìere. Nùmme es ìsch e kleine Rùcksàck mìtnamme. Wàs ìn denne Rùcksàck kùmmt ìsch jo klàr. E Flaschel Wàsser, e Masser, m'r weis jo nìe, ùn nàtirlich, e Bàràplì, da es kann jo aa raja gall ? Wann's àrisch komplizìert word, word sogàr e Kàrt mìtgenùmme, fer àss m'r sich nìt verlìert. Es wär jo schàd drùm.

Ìn ùnserem Gàrte hàà'mr gànz wenni Gemìes. (...) e pààr Tomàte àwer vìel (...). Die hàà'mr gern fer ìn d'Sàlàt, fer ìn d'Sùpp, ùn so wittersch. Schùnsch sìnn's nùmme Blüeme. vìel, vìel Rose, àwer au vìel Pflànze, wie ìmmer wìdder jedes Johr kùmme Forsythia, mìr hàn e Màgnolebaum, ùn so. Mìr hàn gare Pflànze, àwer se sìnn nìt do fer ùns ze ernähre.

des esch wieder e schwierischi freuj jedi Wànderung het sinni scheene site hmm 's kommt drùff àn, wànn mr e Bùrig sahn wìll e àlti ruine oder so àwer die wie m'r letschtens gemàcht hàn mr hàn se sogàr organisiert esch sogàr noch a jeu de piste gewann do sem'r nìt nom an e bùri gànge àn e kloschter gànge dùrich d'Nordvogese àwer 's esch zu glichezit a spiel gewann do sìn freuje gewann d'Lit hàn muen Dìngs ùffhewe d'Lit hàn sech muen verklaide un des het wunderbàr geklàppt àlli hàn rìchtig mìtgspielt alli hàn mìtgemàcht un die Wànderung esch wieder weriklich sùper gewann

Ìn minnere Freizitt fàhr ich garn Vélo ùn min grose Pläsìr, ùn dìs ìsch àwer e gànzi Orgànisation, ìsch mìt jùnge Schìler, vùme Gymnàsium, vùme Lycée, vùn Bìschwìller àb, irgendwohìn ìn Europà ze reise. Dìs wùrd nàtirlisch s'gànze Johr orgànisìert, d'Jùnge trainìere vùn September bìs März. Ùn noh geht's los. Mìr sìnn schon ìn zeh Daï bìs ùf Prague gfàhre, mìr sìnn schon bìs ùff Rotherdam gfàhre, mìr sìnn au mol ìn drèi Woche bìs ùff Istanbul gfàhre. Dìs ìsch ìmmer e scheenes Àbeteuer. Denn, mìr fàhre mìtnànder, mìr schlofe mìtnànder àlli ìn'ere Hàll ùn dìs ìsch wericklich sùper, wà'mr àm And ànkùmmt ìsch mr wericklich Stolz, denn jede Daa ìsch mr hùndert Kilometer Wittersch vùn d'heim. Dìs ìsch schon e Erlebnis.

D'erscht Sproch, wie ìch kannt hàb ìsch s'Elsassische. Dàrùm due-w-ìch do aa àlles ùffnamme. Dìs ìsch einfàch gewann. Frìehjer. Enfin, wo mr frìehjer ìsch àlles relativ hein. Ìch bìn ìn de schezischer Johre gebore, ìsch (...) noch Elsassisch gereddt wùrre. Àlso bìs àss ìch ìn d Maternelle kùmme bìn hàw-ìch àllewaj nìt àrisch vìel Frànzesche kenne, e pààr Werter. Noh ìsch nàtirlich s'Frànzeesch dezü kùmme, wie nàtirlich jetz minni offiziel Sproch ìsch. Àb Collège hàw-i dànn aa Ditsch gelhert. Ùn so wie ìch àrisch güet Elsasssich gereddt hàb ìsch's fer mich licht gewann au Ditsch ze redde. Ìch hàb dìs so gare ghet, dàss ìch sogàr Ditsch Profasser worre bìn später. Àb de Quatrième ìsch noch s'Anglisch dezü kùmme. Dìs ìsch aa zìemlich licht, denn s'Anglische, wie àlli Litt wìsse stàmmt stàmmt vùm Elsasssische àb. Dìs ìçsch vìel vìel Sàche, wie Gemeinsàm sìnn. Wie ìch do ìn de Retraite bìn hàw-i gedankt, ìch kànn

Ìch bìn frach nàtirlich, àwer s'ìsch nìt wohr. Ìch bìn nämlich zìemlich bràv.

"Ùff minnere lìnks Sitt ìsch e Blàtt vùn de Zittung vùn de letscht Nochrichte, vùm Elsàss nàtirlisch. Ùn ùff dem Blàtt steht, mr mües sinni Sproch gan, mr mües s'redde, fer àss d'elsassisch Sproch nìt verlore geht. Fer emol hàw-i minner courage genùmme ùnd hàb m'r gedankt ""Also dìs màch ìch"". Ùn jetz bìn i debi ùn namm étlichi Àntworte ùff. Hoffentlich, sìnn se guet !"

Ja ! Minni Traumwohnung wär wohl e Hüss, wie draiht, àss m'r d'gànz Zitt d'Sùnne het. Dìs wär emol ebbs scheens ! S'Wùndert mi d'ailleurs, àss es noh nìt so àrisch erfùnde hàn ùn entwìckelt hàn. Noh wär kèn Nàchtzitt, wie kàlt ìsch. Ìmmer wärmer àn de Sùnne. Nàtirlisch, nùmme wenn Sùnne ìsch. Àwer dìs, ìsch e ànderi Fröj.

Ja ! Leider rajt's hitt. Die gànze Ferie het's viel gerajt. S ìsch Herbst. S ìsch logisch. S kànn a raje. Àwer ze glicher Zitt sìnn Feriezitt, ùn fer d'Kìnder, ùn fer d'Eltere, wie sich ùm Kìndere kìmmere, ùn vor àllem fer d'Groseltere, wie d'Chance hàn, mìt ìhre kleine Kìnder ze sìnn, ìsch's e bìssel schwierischer (...), so nüsszegehn, wànn's rajt, mues m'r scho ziemlich Kuràsch hàn. Àwer wie m'r saat, wànn de Raje vorbei ìsch, kùmmt d'Sùnne wìdder.

"Ich bin eigentlich zemlich sportlich. Tischtennis hàw ich gspielt, làngi Johre. Ich bin immer viel geloffe un lauf hitt a noch, so zeh Kilometer, zwei mol zeh Kilometer in de Wuch, un fàhr viel Velo. Ich hàb, wie ich so fufzisch Johr àlt worre bin, hàw ich VTT zem erschte Mol gemàcht, weil e Groupe in unsere Schuel gewann isch un diss isch zemlich super. Natierli nitt diss sportliche wie mr Hàls un Bein riskiert, nä, es isch numme de Pläsier durich de Wàld, durich s Geberi ze fàhre, un im beschte noch mit ere Groupe. Ich hàb's schon in, àn ere àndere Antwort gsajt: ich hàb e Groupe gegrüendt, die heisse ""les raideurs fous"" un namm Schueler mit durich gànz Europa. Dis isch wirklich e tolles Abenteuer"

Ìch bìn zìemlich stolz ùff de Beruef, wie ich üssgübt hàb. Ìch hàb ìmmer devùn geträumt, Lehrer ze ware. Ùn später bìn i aa Ditschprofasser wùrre. Ùn der Beruef het mr min Lawe làng gfàlle. Die Schìler sìnn nàtirlisch ìn denne vìerzisch Johr, wie ìch gschàfft hàb; àndersch wùrre, àwer ìch hàb ìmmer noch de salb pläsìr ghet, vom Ànfàng bìs àns And, mìt ìhne ze schàffe, ìhne ebbs bizebrìnge ùn nàtirlisch ìn ìhrem Kontakt au e Hüffe Dìngs... ze la... ze lehre. Ìch màch jetz sogàr noch wittersch ùn kìmmer mich ùm Schìler, wie gern àm Mìttwùch Velo fàhre. Mìt denne orgànisìer ìch grosi Reise.

S'letschte Téàterstìckel wie ìch gsahn hàb ìsch züfällisch e elsasser Téàterstìckel, so rìchtisch Typisch wie mr se frìehjer ghet het. (...) viel làche, dann d'Gschìcht ìsch nìt àrisch kùmplizìert. Es het gheise s'Wiwerkarroussel ùn d'Gschìcht ìsch gànz einfàch, s'geht ùm zwei Herrer ùn wìlle e jìngers Màmsell fìnde fer sie ze hirote. Ùn noh ìsch natirlisch d'Konkürenz zìemlich härt gewann. Natirlisch ìsch's nìt Philisophisch s'ìsch vor àllem zem làche. Elsassischer Téàter. Àwer ìch hàb au schon elsassischi Téàterstìckle gsahn, wie moderner sìnn. Wie zùm Beispiel vùm Frànzesche ìwesetzt wùrre sìnn ùn au zìemlich interressànter sìnn. Dìs... so e Téàterstìckel gfallt mr noch besser.

Ja, ìn de Ferie pàssiert oft ebbs verrùckts. S'verrùckteschte wohl ìsch gewann, wie mr vor zwei Johr ùff Àmerikà gfàhre sìnn ùn e Autoreis gemàcht hàn. Sìì mr ìn Las Vegas gewann, ùn noh hàt dìe Fàmili wie mìt ùns gfàhre ìsch gsajt do ìsch e Centre Commercial, do mues mr ùnbedìngt ànne. Dìs ìsch nìt ùnbedìngt ùnser Zìel gewann, àwer mr sìnn doch gegànge. Ùn kùrz vor àss mr widdersch gfàhre sìnn bìn ìch wìddersch gfàhre sìnn hàw-ich noch schnall ùff d'Toilette gemüen, ùn ìm Rüssgehn, nìt ze glawe, bìn ìch ùff d'Tochter vùn mim eijen, vùn minne beschte Kàmàràd gstose. Gràd so mìttes ìn Àmerikà. Der het nìt gewìsst, de Kàmàràd het nìt gewìsst àss ìch ìn Àmerikà bìn. Die hàn nìt gewìsst àss ich ìn Àmerikà bìn. Àmerikà ìsch so gros ùn mìttles ìn dem Àmerikà hà mr ùns getroffe. Dìs ìsch einfàch ùnglaublich gewann. Nàtirlisch hàw mr mìt dere Tochter e Selfi gemàcht ùn s ìn minnem Kàmàràd gschìckt. Der ìsch bàll zem Bodde kéit.

fer mìch zem wohlfüehle muess ìch nüss gehn, spàziere gehn, oder vélo fàhre oder zegàr euh laufe. Dìss ìsch wìriklich, diss brüch ìch fer uff ànderi gedànke ze komme, fer mich wohl ze füehle

Àls Kìnd hàw-i Lehrer welle ware. Ìch hàb ùnbedìngt mìch welle mìch ùm Kìnder bekìmmere, Profasser ware, ùn dìs bìn ìch noh aa worre. Dìs ìsch e Chance.

des esch à Wìtz vom Onkel Fritz un der setzt ! näaa des esch a Wìtz von de Tànte Frida, der esch prima

Le plus difficile était d'intéresser les écoliers a la langue allemande Il a fallu que je fasse preuve d'imagination pour attirer leur intérêt

ja wenn isch mich mìt frìnd traff no esch's vor allem ver zu verzähle wann s'fìnd sìn üss minner dorf wort sogàr elsasssich geret des kànn eber vòn die stàtt nit verstehen as esch gànz logisch ver mich wann isch kombels von freijer vom dorf traff irgendwo no esch's franzesch spràch vergesse wort direkt elsassisch geret ohne zu everlaije mìt andere kombels organisiert mr a wànderung oder à üssflog oder nàtirlich traffe'mr sich zum a guete asse so hàw'isch viel grùppe wie mr sich einmol ìm johr ìm a restaurant traff fer flàmmekueche oder àndere asse fer geheere wàs as neijes gebt ìn de fàmili ùn ver sich wìder zu sahn

Ja, ìmmer àm Wùchenende wùrd àm Frühstück, z'morje, Kàffe getrùnke ùn Kueche gasse. Dìs (...) entweder elsassischer Kueche, Köjelhùpf, odder au Àpfelkueche, àwer jetz gìtt's nàtirlisch au Chinois. Dìs ìsch gàr nìt chinesisch àwer dìs ìsch eso guet !

Ja, d'greescht Hoffnùng fer d'Zukunft wär, àss es Fridde ùf de gànz Walt gìbbt, àss es kèn vùn denne Dictateur meh gìtt, wie ìwweràl e bìssele màche wàs se wìlle, ùn nàtirlisch d'gànz Walt dùrichenànder brìnge, ùn àss es Kriej gìtt ùn àss ìwweral ùf de Walt so viel Litt starwe. Dìe Hoffnùng nàtirlisch ìsch, pff... ìmmer hoffnùngslos. Àwer ìch mécht doch dràn glawe, denn's gìbbt jo so viel gfìtzti Litt, ùn m'r het de Plàtz àlli ùf de Walt, fer àlli ìn Fridde ze lawe. Ja, dìs wär min... mini gros Hoffnùng.

minner letscht kàs esch de bleu d'auvergne wàrùm waje i minnere gschecht in minere kìntheìt hàw'ìsch òft d'ferie em massif central verbroocht à di tànte bi der ìsch gewann's bin di het sògar ìn euh melich zentràl g'schàft ùn die hàn de bescht bleu d'auvergne vòn de walt gemàcht der het z'alledürs s'gaisse chanü des esch der kaas esch sògàr ìn de greischte restaurant vòn frànkrisch z'alledürs presänt gewann ùn zìtter hàw'isch garn bleu d'auvergne des esch à .... geuter kaas àwer ìsch ass zemlich garn kaas ùn des vòn alle sorte ùn ... ìn frànkrisch geht so ver jeder daa à ànderi kaas sort mhh des schmeckt guet nàtirlich gehrt prima brot dezeu ìsch bìn sozuseuje à brot speziàlist mr seht ìm brot àn wann ass es guet esch ùn a guete glassel à guetes glassel win aw freijer hàw'i ìmmer gedankt as meusse rot win sìn àwer jetz waiss isch sogàr wò unserem gueter elsasser win geb's wiss win prima zuem kaas pàsst nada loss'eich schmecke

Ìn minnere Kìndheit hàà'mr oft Üssflùg gemàcht mìt'm Vélo. Mr sìnn e so zeh, fùfzeh, zwànzisch Kilometer witt vùn ùnserem Dorf gfàhre. Frìehjer het's zwàr kén euh... Radwaj gann, àwer's sìnn au vìel wenjer Auto gewann, noh ìsch s noch nìt so gfahrlisch gewann. Oft sì mr àls ùff Morschbronn gfàhre, denn dert ìsch ùff'eme grose Stein e Àdler gewann, no het's àls gheisse, mr fàhre àn de Àdler. Dìs hàn d'Schwowe geböje ghet fer ìhri... fer ìm Krìej ze zaje, àss se ìn Verdun gewonne hàn, àlso àlli Schlàchte wie se gewonne hàn. E mol àm e Sùndaa, sì m'r aa ànne g'fàhre àwer ùff'm heimwaj, bìn ich kéit ! ùff dem Faldwaj. Kéit ùn rìchtisch in de Drack, in de Muer, d'Hosse hien. Mensch het's do gemàcht wie ìch heim kùmme bìn. Minni Màme ìsch gàr nìt zefrìdde gewann. Mit de Sùndaaskleider Vélo fàhre ùn aa noch kéie, un d'Hosse hien! Diss het salledürs vìel Gald, ùff jede Fàll fer minni Eltere, ìsch dìs vìel gewann... vìel Gald gewann. Àlso bìn ìch doppeltrürisch gewann. Erschtens waje ìch kéit bìn ùn zweitens, waje i minni Eltere richtisch Kùmmer gemàcht hàb.

Ja, Internet dìs ìsch bstìmmt e groser Fortschrìtt, ùn s'Téléfon nàtirlisch. S'Mobiltéléfon hein, de Portable, wie mr saat. Internet mìt dem kànnsch jo jetz àlles màche. Dìs ìch ùnglaublich. Schon ìn minnem Beruef àls Lehrer het mr gsahn es ìsch je nemmeh ze bandische, s'ìsch bàll zü vìel. Àwer dìs erlaubt mr jetz au do so èire Fröje Àntwort ze gann. Nàtirlisch ìsch s'Telefon s'zweite, wàs mr mìt'm Àpàrràt àlles màche kànn. Sogàr telefonìere. Àwer do wùrd jo gemasse wie schnall àss i laaf, wie i ànnegeh, ìch kànn àlli Àntwùrte fìnde, äbber kànn ìch verfolje egàl wie bìsch, weis'r wie dü bìsch ùn so wìddersch dìs ìsch nìt ze glawe. Àwer, wàs mr oft vergesst, ìsch àss dìs àlles e Hüffe Strom brücht, e Hüffe Energie, ùn die gànze Datazentrùm. Dìs màcht mr nàtirlisch ze schàffe dann ìch dank au àn de àrm Ùnwalt. Àn àll Wàsser wie do verdowe wùrd, àn all Strom wie do verbrücht wùrd, wo mr ànderswo kennt brüche. Ja, àwer so ìsch's leider. Schwìerisch, schwìrisch, schwìrisch.

"Ja ! Worùm ìsch àss ìch mìtmàch. Dìs ìsch gànz einfàch, dàss d'elsassich Sproch nìt verlore geht. Es ìsch jo jetz schon johrelàng zetter àss de Germain Müller gsajt het ""Mìr sìnn d'letschte, vùn denne Letzte, wie noch so redde wie de Schnàwwel ne gewàchse ìsch"". Wott i aa minner klein Bitraa màche. Ìch versuech's aa minne klein Kìnder bizebrìnge, àwer dìs ìsch hitzedaa so kùmplizìert. S'ìsch jo àlles frànzeesch. Wie wìll mr do (...). Àlso halft's vìllicht e bìssel, e kleins bìssel. Ùn mìr sotte ìmmer optimistisch sìnn. Wer weis ?"